ଆମେ ସକ୍କାଲୋ ଉଠିଲା ମାନେ ବ୍ରାଵସ କରୀ, ଆଠା ଟାଲୋ ଜାଓ ଖେଲୀ, ଏକ ଆଶ୍ଯୋ ଦସ୍ଥାଲେ, ପୁନୀ ଗାଧା ବଦା ଖାଯପୀ। ରେସ୍ଟ ନହୀଂ, ପୁନୀ ଜାଓ, ଥିନ୍ଟା ଚାଟ୍ଟାଲୋ, ଚାଟ୍ଟାଲୋ ଜାଓ ଆଶ୍ଯୋ ଉଦ୍ଦୂ ଛଡା ଵଲେ, ବ୍ରହମନୋ ତୋ ବହୁତ ହୁଏ, ଲେକିନ ଉଦ୍ଦୂ ଦିନ୍ନା ସବସ୍ତେ ସାଥା ଦିନ। ଲେନେ ଆମେ ଜାଓ ଥୋଗୋ କମଚ୍ଚେ କାମ, କୋଡେ ଥାରା, ବାଈଶ ଥାରା, ଅମେ ତୀ କିଛୀ ବର୍ଣାନା କରୀ ଅବ ନହୀଂ, ମର ନହାଲେ ବାହରୋ, ଜୀଵନ ନହାଲେ ନହୀଂ, ଏମେ ତୀ ପାକର ଵୈଂ ଥାଈ।